بختار أكون نسر لأنه يطير على ارتفاعات عالية، ويشوف كل شي من فوج أحس راح أستمتع بالحرية وأنا أطير ،وأستكشف العالم.